Nche xaguxe gu chexagu kulu'u chexagu naxi'ian nchexagu sasincho nchexagu nge nua ko tse xelegua, xan sasincho, xan giala nth'e se xan, xan leuala nu nitjao aorita xisexan pero ntri sexan <noise> nd'e sexan xan legua nd'e sexan paloma nexi la nthetse'e xan pichona la tse'ia pero tjaga xri <noise> ana nchexago xela pero uxegu pichon jan gu, paloma jan gu, gulu jan gu, sasincho jan gu, le'ua jan gu ya gu xuxan.